Pos una costumbri mu especial en Malasia es la cerimonia del té que la hazin pa onral las vesitas i comu muestra d'espitalidá. Tamién se hazi pa envernecel los atillus dentri la familia i la comunidá. Te tienis de quital los çapatos deque entras enas casas particularis i essu se hazi comu un respetu ala coltura i tamién es una cerimonia que se hazi quandu acaba el tiempu dela quarentena endispués dela mairi paril la criatura.